Zai lallache! Ntè gdau ara skwi ndiya sa mvi sata man nkyèga sungaya mvi ntè gidau man nkè mpèz'n' nkè mpèrkad sungaya aka sa ndèl sam'a aka n'woy sungaya èh'wuyak a'sam lin'lènga aka mpud sungaya mpa m'mvisa nhar nyèm zhigilè nshkè ba nvi sa kishèr bi, ntèm ba nkè n'woy nka hwub ngaya nkè ngala a sungaya mbèla mbèla a nkè nwar sam nsak wudai ndè mpa bi, kib nkè ndè mpa bi nkèma matsi man nkè ndè ba nkè ndè nwar ba man nksara stad nkwa'ndo ntsokwoda kè ntèl nlèk ngaya avu na man nksara bi nkè ndèla sungaya har angi nki'zlèma ko makwa sèi nkè nwar diya amam man nkè nwar ndiya bi, ko nki ncèw stad ba èh giya bi daman èhn mfi gèda skwi nsat kam man nkau mfu gèd skwi nlmmmè lèmmè's'kam skwi myè myè awai nkula aman nkè gi nkula skiw'yan bi sa nko sungaya sat nkyè nkyè a man nkwob sat man zhigilè mvaka ntè bika man nko dzow dzar maya maya nkèbi sèi nkè ndè ma ma nko dzow dzura maya bi nyè ngowts ntè da? Azan nèha a nwa dèm zana, man nkè ngura ba ahn è n' woy ngwoz ma nwoy ntsèval nga nkusat dasa nga za mvaka bi mbizdasa nzlèmbad ngai nkèsar nausa amma man nka nsung ndow dzura vana nzlèmbad ngaisa nhar nwudai ngaya <hesitation> nwudai nkèr ngaya ntè ndè nzlèmbad ngai sa èhn gya nkinnè amfani cigaba ama man nko ndzow dzura ya maya bi n njèk mpa da man skwèmèmè nwoy man nkè dzèdzèra maya maya Nga ndiri a vuna man skwi ndyè sata'n baki chkodwo ba man kampaudi bakiya unzlin karfi nènga azubi shkè nka ntsidak mana ngwoz mbèla sa man sèd kak tas makar' mpotsèna nga chidèka tas stad ngu nguha man tas cèw ba nkè nhual nri cèw makar nga nguha sungaya avaka stad ba sèd kak ba kata mpèts ngidè kikè iza iya kaza kwoba kaza kwob ha? Aiya zhègilè dè tskoda agi skwa a gana sa bayan nka gana zhègilè dè tskwoda agi skwa bi nkè nkèla gi dai nauda mana baslavh ngaya zhè an nkè nguha ana skwi n'ngwub ngaya nazhè nku tata kada ah dwokwud' ha gufwu ba kagd dè kw zanna nkè za nkèts nan ntè ma ndè man ndjèkèna nkwaskèt ndwa nkènn agida nas ndèkwa ai fwan mzlènbad na ai amba amba nlownlum sata ba nkwuts nkwuts mvar man ndjèkna'a nkè tsaka'sungaya a nka ga mwuza sungaya maka mwuza sungaya n gwarna gwarna mpèts mana azubi sa kè mam wudahi sa nga nwoy ka mèshè ngaya kè ntukwosla'ntukwosla n ka hwubota gin ba wudai man ta sau atan san nyèm gèd mamga van skwi ndiya ta ntè bi vava za barshè a to baki magatsi ba asa nwur wudahi ta kudiya bi mitinga anga nènga nènga ba atsun dadi n nziya'ka a gèd nasa skwi mn baki chkwoda ko nkaslan ndiya kon gwara ambèla nga fwakwai gidè nga ngwozihi na ndèla nkwaya nga nwara nkwaya baki ba nwar daraja nga n'zhigilè ba ntakaha nga ngèts nlada na sat'a